Aaa ko ne uu anee achame, achame aee chaik kapisa amuu chaik ngi ee, ko istoo nget'atet ing poorto, ko chaik ko tomo iichap ko iimache sukaruk. imache machanik, imache cheko, ko tukcho tokol ko mache nyekechapee chaik chu, aas korook, ko achame amu ya kaitit. iyee. ko ya lalang, ko achame cheko, amu cheko kotisei asis'sta ya lalang. Ko matalue keanik achame mursik amu tareti poorto, as ko mursik chu ke chope ya awendi tumto pa acheeng iin ketiik ap tumto chepo kip kaa chekipokeny che kicham kesute sotonik, aipu, naitu nyandene koyamyo, ko ne yomyo ache auun sotet ko sai, korook a- apeel iteet kata konap kikure iteet konapeel itet katak, asuute sotet kei, korook aip kwa saang, ko naiip kwa sang, pokosaai, poko kopouur sotet kei. ko neuur sotet aipu, kokapoo cheko sinye olekai supuhi, koyekapoo lekai supuhi, aipu anyun chekakaititu nyorongji iin kiit katak. nyorongchi sotet, konarangchi sotet anyun komatepso akoi tun koeek mursik, konaeek mursik anyun, komanyarangu anyun kwanyinyeen anyun, achame ya kilal asiista aluu, ko koskoleng, aamte kimyet amu kikwonye koskoleng sana sana, aamte kimyet anyun, kwanyinyeen anyun ochei, amu kakinde ketiik ap kipkaa, ko achame anyun anee mursik che kakisuut, maluue anyun cha leelach. achame che- chekakisuut, ko chu kineeti akot lakochu keleini osuute soton so kwanyinyichet mursiik. ko chatok, unotok anyun.